أكثر شي غريب صار لي روحت السوق وكنت أبي أتسوق وأشتري شوية حاجيات وأغراض ونسيت محفظتي في البيت، كنت متحمس أشتري كل الأغراض لكن بعد ما نقيت الأغراض ولقي ذاكي نسيت إني نسيت محفظتي في البيت وهذا كان موقف محرج وغريب، بس ضحكت على نفسي وقررت أرجع للبيت أجيب الفلوس وأرجع أجيب الأغراض.